افضل الأكل المالح اكتر من الحلو لان بحس ان الأكل الحلو كده اممم يعني بيقفل النفس اسرع و بحس انه هو ممكن بيوجع الراس بسبب كتر السكر الأكل المالح بالنسبالي بحبه لأني بعرف اني اكل فيه اكتر